Dulu beta masih kacil. Orang tatatua dong bilang, ana harus skolah, skolah supaya dudu di tampa karja yang orang bilang karja yang pantas lah par orang skolah bagitu, anana skolah. Itu yang menjadi beta pung motipasi. Ternyata bapa bapa dong pesan ini katong harus iko akang karna apa yang dong rasa akang yang dong seng pernah manya merasakan skolah bagitu, dong pekerjaan kan hanya sera kaya orang bilang karja sabarang sa yang penting bisa katong par makang lah. Nah dong ja karna dong seng mau katong rasakan akang lai, jadi dong pasang par katong ini harus skolah supaya katong dapa pekerjaan yang dong bilang pantas lah par yang dong seng rasakan akang yang katong harus yang katong bilang cuma dudu saja la karja karja la sudah setiap bulan katong dapa akang pung <hesitation> kepeng lah bagitu. Nah, pas beta skolah, ya skolah sd, smp, karna beta pung motipasi deng dong janji bagitu, munya orang tatua dong su janji, skolah beta smangat, pokonya niat itu sa niat par skolah. Par harus dapa karja yang tampa yang orang bilang ya par katong bisa Seng susah lai kaya dong rasakan akang lai. Pas beta selesai di tampa pokonya selesai kuliah baru beta rasakan akang. Pekerjaan yang orang bilang, memang bapa bapa dong bilang bagitu sudah, orang tatatua ni dong bilang harus cari tempat karja yang katong bilang, katong harus suka. Jang karja asal katong bilang karja saja. Kalo karja yang orang bilang apa ya, yang katong suka itu, pekerjaan tu walaupun itu akang punya uangnya hasilnya akang pung ini dong kasi upah katong itu biar seng banya tapi katong rasa nikmat akang bagitu. Contoh yang skarang beta ini su mau, pernah beta karja di tampa yang itu, cuma kaya seng suka bagitu. Memang akang pung uang jua katong bilang ya setiap bulan katong lia akang basar cuma akang kaya beta seng suka bagitu. Harus cari sesuatu yang katong bilang yang katong suka, katong ingin, katong seng rasa terbeban bagitu. Nah beta tu mau tu pekerjaan yang beta apa e orang bilang, ih ana ini cuma karja bajalang saja, ha beta itu maunya ya Karja tu seng ada orang yang talalu tekan, seng ada yang bilang se harus bagini-bagini, beta orangnya seng mau. Beta maunya karja tu ya sesuai deng beta punya apa ya, beta pung kelebihan bagitu. Dan beta mau karja tu yang beta suka dong bilang karja orang-orang kota bilang kerja ideal. Itu yang katong bajalang, ini katong turung lapangan, katong ini bakudapa deng orang-orang baru, katong pokonya tampa yang mana katong ketemu deng orang baru, katong cerita katong tanya, disini akang bagemana, akang pung suasananya bagemana, apa yang dong dapa di kampungnya. Ap pokonya hal-hal baru lah beta pengennya par kerja-kerja bagitu. Biar akang punya hasil bilang hasilnya ya, ya orang bilang par katong makang satu bulan tu yah su kuat lah memang batul orang tatua tatua dong bilang cari kerja yang orang kota bilang kerja ideal, pekerjaan yang ideal bagitu lah. Yang katong bilang yang katong harus seng ada beban la katong jua ada pikiran yang harus tertekan, mo akang tekanan bagitu, katong harus kerja ya santai Jam katong karja, karja, katong kaya walaupun ha akang pung gajinya seng talalu tinggi tapi katong kerjanya sampe pokonya seng bosan bagitu. Kaya katong abis karja akang kaya pengen karja lai, katong karja lai, karja deng karja. Tapi orang tatua dong bilang bagitu, ana katong harus skolah, karna karja itu bukan dalam arti katong seng harus, ah beta seng skolah lai la beta karja saja. Itu salah, memang batul orang tatua tu dong bilang. Ana harus skolah karena skolah itu akang paleng penting. Pentingnya karna, kalo katong skolah, biar katong dapa suru sini sana kalo ko, pokonya dong suruh apa sah, sabarang apa ka yang katong biking. Tapi dong tanya, ana nyong ada ijazah? Ha, kalo dong tanya bagitu pas katong bilang kan katong skolah ni. Nah katong ada ijazah. Nah, tinggal dong kas maso, munya yah kas maso di sini, dong kasi jalang saja. Nanti se kas masu di situ, karna ose sudah pengalaman, se su karja, munya ini ini walaupun se pe, awalnya dari ya dong suruh se manyapu ka apa ka, tapi bae kalo dong tanya se ada ijazah, ha kas masu ada kosong sana Ya pasti dong kas tunju, a nanti daftar di sana supaya mangkali ada nasib ka. Yah, pasti sa. Itu kalo ada ijazah. Kalo seng ada ijazah, biar katong bilang karja karja karja karja karja kalo dong tanya, ha nyong ada ijazah? Bilang seng ada. Wah itu katong yah cuma dong bilang o bagitu, dong cuma bilang iyo sa. Barang dong mo biking bagemana. Akang punya persyaratan bagitu, jadi intinya katong harus cari pekerjaan yang orang bilang katong rasa nyaman, katong seng rasa tertekan bagitu. Intinya pekerjaan apa saja yang pentning halal dan katong seng boleh rasa puas dengan pekerjaan. Memang pekerjaan itu orang bilang, sapa saja bilang pekerjaan itu lalah, akang biking katong bosan, ya namanya juga katong hidup. Hidup ini ya kalo seng karja sapa mo kasi. Harus katong karja supaya katong dapa dan karja itu ya karja yang orang bilang yang pas lah par se, pas deng se pung hati. Kalo karja pas deng sepung hati, dong bilang satu bulan dua ratus ribu, ih itu bilang su basar sudah karna orang bilang apa, uang itu kaya bonus bagitu saja karna Katong su nyaman deng karja ni, karja ni kaya ter seng tertekan, akang sesuai deng katong pung hobi bagitu. Katong punya pokonya katong kaya apa ya, nikmati akang saja. Intinya biar katong di tampa rantau, katong hanya datang untuk katong karja, katong marantau ini, katong pung motipasi utama itu adalah katong karja dan katong biking katong pung orang tua-tua bahagia walaupun orang tatua dong bilang, katong bahagia bukan dalam arti kamong kasi katong uang yang apa yang kamong su karja la kamong dapa, bukang. Yang katong bahagia kamong karja su ada tampa deng kamong seng kaya katong lai. Katong su usaha kamong jadi orang, supaya kamong bisa lia kamong punya, kam pung hidop, seng usah yang penting kamong cuma kasi kabar, itu orang tua tua dong pung pasang. Tapi katong jua sebagai ana jua katong harus su karja su ada tampa bagus ni, walaupun akang punya uang, akang punya yah orang bilang setiap bulan akang pung hasil jua seng cukup par katong, tapi setidaknya katong hanya kumpul to, katong harus kumpul-kumpul tabung, nabung la supaya katong bisa bantu-bantu dong pung hidop, bukang par e ini lah tapi ya par dong pung makang, dong pung ini harga kopi ka. Oke mungkin pekerjaan yang ideal itu sesuai lah deng katong punya kaya rasa kenyamanan deng katong punya hobi.